<hesitation> Raha zah manokana longany a de eo amin'ny efatr'andro akeo farafaelany a ah <hesitation> itehirizana laoka anatina frizidera fa raha vao ohatra mihoatra an'iny izy de lasa simba be a, de lasa sisy tsirony a de lasa sy manjary fa efatr-andro mi zany tena ela indrindra itazomana ananjy akao.